طبعا انا في اوقات الفراغ لي هواية غريبة. احب القراءة بس ما احب اقرأها من كتب احب اقرأها من جوجل. طبعا ممكن اقرا بالساعات بدون ما احس ابدا. واستمتع بالجراءة جدا جدا ويمكن اللي يحب الجراءة في جوجل لاني ابحث عن مواضيع انا عندي فضول اعرفها وافهمها وابغى افهم كل شي عنها عشان كذا استمتع بالجراءة في جوجل